Gn'amboa, izy ame <hesitation> piso zany, samby efatry tombok'indreo, fa misy mahasambihafa anazy, i piso zao kidy na raha ampitahay amign'amboa, zay kaloha raiky, da magnaraky agn'izay, gn'amboa izy io maloto noho ne piso, ary gn'amboa matetiky antokontany avao gn'ahita an'azy fa e piso da an-dragno avao gn'ahita an'azy.